Eng <hesitation> peekala nau wakanna enang menamenababai, o enang moska. O moska, awa owago moska ule moska nado go lepo nepokas. Mokopo awo mokopa nawaia, moska ule, nammeenga meeke alolapinawa nawato. O moska nne ninang awa owago o ule alo nammee nawato opong, kalowaluko. O moska awa, moska ule pekalago, o nadoi lepo kalapako os, oskadapuko. Napo peekalaka, taitai wesko pekala polo nawato, polo wiko nawato wesko, tee moskanga lema nado patau aliko <hesitation> enang asing, o kuwis naba asing wesko, napo tailanaba. Tee ule moskangalema patau aliko nado, o ule moska nadogo lepomeke mepokas, napo nadoi, nadoka ule moskaka ule otopeuliana kalapaliko nado tuma. Nado moskangaingpo ka awa talala aliko nado, nammenga asing ono. Tee moskannga ninang pepo pola wena moskang wataei ka awa talalalaliweai, nii mammenga melesnole, tee ololealoda. Napo o moska mala asing ouko mala peekala olengkoka watoto uwai, peekala olenkoke nepolio. Moskai sauwai, wata uwai. Moska ule alo mas, o moska alo ngainna, apon kalowaluko. Moska pawa lakano pawago katabi otoi towai, okonnaka lepo talipuko Nimpo okonna anapua anapawa analialuko okompo. O moska lepo, sanasa, moska alo nadonga <hesitation> nawato apong onai kalesa napo o katolomanawa moskai wamali asing kauwai, napo woko asing kauwai. Tego nai tewatoko awo moskana alo ninang mo mokawatona, ninga nadonga.